Tenej ink'atij junp'eel meyaj <hesitation> tu'ux inten <hesitation> a' makoo' tu- tuyaab' utool tu tz'ajten ti inten, y intenej pues <hesitation> inmeyaj men ink'atij ti inmänä' injanal, innok' y tu'ux <hesitation> intenej meyaj meyaj a' ma' tan intuklik b'a'ax <noise> pero utool ink'atij pues jach ma'lo'il.